Amitwogik chepa keny ko chang ochei, mi amitwogik cheu cheu peek chemengech, ana komito mosongik, ko chae chekikichapen kichapen kimye keny, kimamito pandek, koking'oit pandek akichek petushe cho kokikipaishe akichek kechopen kimyee, ko ki pechu kekole ing imbar, sikeam an mosongik ko keny, kekole eng imbar, ko ng'aruryo kekes ak kemaa, komaakis ipi itui, ko koeku koeku pushek ing'aa, i- i- ikwany koeek kimyet, kokikiamndai in amitwogik chuee chu chu kimyoni keamndai isocho, keamndai nderemiat, keambo keamndai kiamtoy nderemiat, socho ak sarat, sakatkokianyiny ochei chakule cho po keny, kokeny chakule chu, kokich kokikerichan eng' portap chito, kokikiame keny amu kimamii alak chemuuch kekool, ako amitwogik chu mm ingwek chu kokeny kokikomang kepaishe, koki kokimang'u eng' tumin kimakole akot chi, kimang'u ichekei, ko chekule chu ko choe che kikiame keny.